जेश एबी फिटा ए टी सब्से एज से एनस्पनोक ए। सा फ़िता जश किची एनस्पो चाए। जो मुझे इला करो टी टेटुक नपनोक फिटा। चाई ही चाय। बा कुड़ी लकड़ी का काम करो।